Je'e kapch mukakaj jyat mayë jakoyë tuk tujyë yë a'ax dun oy mukëkaypë tu'uk myë dëi'ixë, tu'uk myëdë i'ix met's kë, tu'uk myëdë i'ixë majkë, tu'uk myëdë i'ix tu'uk, tu'uk myëdë majk mox tu'uk, je'e tuk mëd i'ix mokoxkë, tu'uk jyak mëdë este i'ixë.